<hesitation> Fômba drazana bôka Etaziny zen̈y misy fety areky ataon-drô oe faikisy giviny zen̈y, hisakiny <hesitation> kamisy fa efatra fahavolana nôvambra zen̈y izin̈y. Ataon-drô amin'ny andra nin̈y zen̈y lafamy jiàby <hesitation> miaraka misakafo edy <hesitation> fampirasa raha hoanin̈y. De <hesitation> maraina io zen̈y misy atao hoe <hesitation> pirapira dey zen̈y <hesitation> mariky zen̈y fananaova ndrô ny <hesitation> farantaona ndrô zen̈y. De efatra jolay amizay irô manano fety ny fahaleovantena ndrô miaraka amin'ny fedaritifisy àby.